Ari, wasiy qhata partapi ruwasqa, k'un k'unparakunmanmi, kunan uras inuq pasaq paray uras kashan hinaqa laq laqharikuspa wasita munayta a tiyananchis hinaspa lliwq k'unp'arakamunka chaypaq allinta a qhatarpatapi ruwayta munaspapas allintapuni wasitaqa ruwana.

Manan pipas ruwapuwanchu nuqalla qhiswa siminchista munakuspa ruwashani.

Kay phunchaykunapi manan llojsinichu wasimanta jinan jinaka mana ima tiqakunatapis rikunichu

Kinsa qilla maqt'akunamanta willarikamusaq, Huk p'unchaysis kinsa maqt'akunata maman kachanparin. –Wawaykuna rurarqamuychis kunan p'unchay chaqrata –nispa– –Papallatapis hasp'irqamuychis –nispas nin–. Hinataqsi , kinsantinqa puririn chaqra ruwaq, chay maqt'akunaqa ancha qillas, hinas chay p'unchaykunaqa phuqllayukunku chaqra patapi waraq'aspa papatapas chinkarichinku ahinatas ch'isiyarunku hinaspas mamanqa purin qhawaq. –Imaynatataq llank'ashanku wawaykuna, –nispa– chaypis anchata, mamanqa phiñakun manas wawankunaqa imatapis ruwasqakuchu hinaspas phiñakuymanta mamanqa kutirqachimun: Huq wawanta chiqchiman, huk wawanta qasaman, huk wawantataqmi wayraman, anchay p'unchaymantas kunanqa kashallan: chiqchi, wayra hinallataq qasa.